لو كان جابيدي اني اتعلم لغة واحدة راني خيرت نتعلم اللغة الإنجليزية لخاطر راه العالم ولا كاع يهضر بها ولا لو كاع لازم تكون تعرف انجليزية باش تروح للعالم وتهضر بها راهي اللغة العربية ما ولاش وكي تهضر اللغة الإنجليزية راهم الناس يولو يحتارموك عاللخر ويتفاهمو معاك وتعجبهم